Voalohany aloha <hesitation> > mikarakara ny vatako, ny tenako, manao fanatanjahantena matetika dia <hesitation> >. Iny manko sady manampy ny vatana no manampy koa ny saina mba tsy tsy ho lasa mora voan'ny rarintsaina. Dia raha ohatra ka manana toerana fambolena ilay ilay misy an'ahy an, dia mamboly. Mamboly dia mianatra zavatra vaovao koa raha misy boky, na solosaina misy zavatra mahasoa sy mahaliana ao anatiny dia izay no ataoko. Dia ankoatra izay moa inoako angamba fa misy kilalao ihany anatin'ireny toerana ireny an, dia rehefa tsisitsisy atao iny an, na leo mamboly dia izay indray no ataoko: milalao.